Amansa gujégol nésaté go goomé garandénoor bugaan miin gurooŋ, gapooy ésuk, ékaan ésuk miin éjak, égaan bugaan min guwaréén mé gukaan imbi gubaj, garandéén bugaan miin guŋéés gujéék imbi gajoom guju gunafahoro soon gayihéén bugaan gujégum nak gujéék do, mukanineey manasaan majak mé bu nésaté imbi éju éjoow facil manusaan minja akaan mé imbi uju arandéén ésaté yayu.